التمثيل يعطيك فرصة تكون قدوة للكثيرين، توصل مشاعر وقصص بطريقة حية، وتشارك في حياة الناس بشكل مباشر. أما التأليف، فهو يترك بصمة دائمة بالكلمات والأفكار، ويقدر يغير تفكير الناس ويثري عقولهم. أنا أميل للتأليف، لأنني أحب أفكر وأكتب وأعبر عن نفسي بحرية، وأتمنى كلماتي تأثر وتوصل لأبعد الناس..